तू माझो खूप बरो ईष्ट। तुझा झालेलें ईष्ट छाड मेवणया दीसानी। माका जाई पडता तेन्ना तू असता माजा खातीर। माझा मनीर जे असता हांव तुका सांगूं शक्ता, तू ते सगळें आइकून घेतां।